<noise> ti kinintuva sinu into ñuu ntiu ku taku kuayu ka ra yanu iva <noise> yaa´ri ra ña kita ri sinuntuva ri kueri yanu kuana natukuna ri ra kò´o ntaninta ri tyi kini sinuri ra kita ri nta sii ña inka sio yuku ina sio kuari asu ña xinti a´ra sani na tyaniri ra sani sinu ri taku tuku ña kini ra mia taku ñuu ntiu ra ntasisori ra sa´ra tani keeri sa kuantua kuatu ri ña kusikantuari ve´e na ve´e na kuari ko kò´o ntanintiu ri koka tiko sinu ku ña taku ntisi ha´ra ña sa kò´o sinuntuari na tasintiuri ra nii ntiu ri taku patuli ka taku asu ri´a ra sa kò´o kee sikantuari ku´ri nityi sa yati ista ve´e ntiu yati nintiu ri.